Ae isa ne tino, tino no'o tinanele. Jadi kali tinou tinanele reire, sapepesi ana'a, pepesi ana'a se kalu lewate la'e itaneyama purawanamasai sasakae eruhu iyayale. Mou pepesi anase kalu otane mena ne um rewulawa lalei oro, umpurawane masa i oro, umpalasai i oro, um niele masai i oro, <hesitation> remesa re hula suwauru ain. Kalu itane suhula suwauru yain sapepe si anase umpurawane masa imme saka sira mane sa'a elae mo riyam sa si ih pulawane re'e elate'e, aikelo ro bisai oleh karna otanayen <hesitation> urahula sulaura ne lo karna repalae rai urane, tapi itane re'i yanase liwate, patinanae tinanele me sa sebenarnya liwateo, tuine yo. Liwate sa tuine, mo pepesi papasi si tataru sou sa si anase otane liwate la'e sasakae <hesitation> emwahu yo muwae muaru saapu Saka osakae me sa ilau salah kata loko koame pruan se'ela? Apu a i ela apu lo ititane li waktu hatai, tapi otane me sa bila perlu kalu na urane mo sae layane? Otahane saliwate pupusin <hesitation> liwaate pupusin ehu, kalu anase <hesitation> tiniwari saru bakusala <hesitation> berarti oniyahu hula suwaurai, hulasulwaurai oleh karna papasi anase palae urane me sae eu ruaru eu aka tam lo ruaru mansao. Jadi ite itane me sa ama kasibi, ise ama tandan lisa se eruhu pason oleh karna urane pala'e, mo kalu urane laela ihiya. tahane masakae ye ehe eruhu sa se? Tanane sahu poro poro, tanane sa ahiyate elo ahiyata lo sebab piri tana salaritinou, kan se me. jadi pepesi anase otana liwate tam sa one ahula suarua ahin ke wana, na sakana re palae ura ra mesa ruaru eu mansa <hesitation> to? <hesitation> Nyease hira timinusa, timinusa hirai hulo, remesa anase nusa nusaru kaiyeru yo, nusaka iyeru jadi saka relawalalei hiyamo mo sakai mahu Na yanase <hesitation> manuwai me ni tanda neyantu halama anei remesa oleh karna <hesitation> pe le sesuai titinouwao, susuwere nitinouwao, jadi pepesi anase lawa alei me kalu ilau otane nam lawalalei mae iyate oleh karna salah titinou to? <hesitation> Baku salah yare tinouwa, mo kalo tane pasti nouwao? Ae sosiran sa si hatiye umlawa atau si hatiye um su manuwai salmani apesehitan, ni purawanmsa kitaanuri pamuri uru yo, punawansa elaam, elaam oleh karna naya pepesi se anase hula soahure aim meri yo. Jadi re ite anase re iyolile hare palae sahuweru upason no <hesitation> jadi rusai hiya itu tumata hiya mo kalu yanase suumapetu ias mane, bisa imturu taam, saka i uli lehe oleh karna isu amat tam mo. Jadi barang me le'e, palae lae mane bisa tam, saka ama'erua heyata, to? Masai tanda handale sou hela haiya epurwanose tam lo palae lae, lo'one tomon resi yanase, elo, emono waelel laiyo, mo kalu lau pala le laesa, faae, ite yanae fa'a fa'ato mo ne mesa, tae amahe rua heatan yo oleh karna re me Mo kalu na urane pala'e, akaruaru eu pason sa pason, sakai pepei sa na si <hesitation> ye ruam me ri isinyao atau purawana me re elata, elatao oleh karna rtinio me sa'a itane pastinouwo, mansa retinouwa. Jadi se me, jadi tinanele re iro, warana, wawalia, harus i ialahae ama nosi si sohua amameme souwa, nama ama si taru taru ko unarao, remesa harus si lawauru lo sebab si mesa si an ite anase si nau nau mo si mese si si saire saha pason, akasi an hatu masa ka tam lo si tiwaru me mete, to? <hesitation> tanahatu ye maka si tiwaru. <hesitation> Jadi itemperi kan nonai tanahatu sakai kolakai kai irihe kira uru, to? Mo ama anosia mai mena si ananate, isa isa mere rua rua, <hesitation> lo sebab siyana'ase barakate suesi uru. Lalu wera tawaen no aele inai anase ama ama selalu si serie lau simutuwasi, kahiansi, mesa oleh karna wara tawaen waele mane, mo opmuri lo ite risa tam ni. Ye ina ama umure hutuata hutulima tamlo'o i eu ahiya risa oleh karna tamlo yare bumbu hae anano <hesitation> mo kalu unai kepe, se sa tam Tawaen waele mane umusi araputa re mane yasi ta'sie mane mokalu ite pamusa tam yare segala to? <hesitation> wera re nanan me suwe nai nanare bumbu re iren segala mau pepesi se me tam, pepesi unai cuma tasie, umusi, araputa, selesai. pemesa si si tamba tam ni, mo ite saha pamuri he tam saka petsi le'e, segala hal warnai, mo kalu pepesi unai sa ta, pepesi unai sa cuma tasiya, araputa, umusi, araputa, pemesa si liu me sa e na lawi liese na seri lau isismutuasi ne mero, mo itemperi saie, itemperi sae itemperi amao morari man tau imisaulata hiya maunae ama ama si, ama ama si unai sala u si mutua man si yo he si ulate turus me ro, si euya'a soleyesi moraru umteroo morare, lahum malayanai inaiya inaiya hahua inaiya inaiya to? Mo huite ite sai tam ni hahalate me sei tei iiyo mane yo i eu ku i euye tam ni lo aim tam loru paku pakumo, mo unaya ama ama sa'a tune supa pakue? Kan tam. Jadi papasi sa, papasi batas papasi, pepe si. Remesa barakate suwesi uru oleh karna si anhatu isa, isa, rua, rua, mo kalo ite pamerintah tam bo Pakatam lo i, ipar tayare tam mo? Tayare perkembangan itai yanasa <hesitation> saha eu semeri, mo o inati lo sebab pepesi si mananaulau sa usalah tam, to? Si anahatuwe si tinou halanare mesa, rumansa rumansa to? <hesitation> si anahatuwe si tinalela me kalu nalau si anase, sosiran sa lawala aleu si sansa waukal waune hatuleka, tuine. Niyasu manuwei me ni lawa la'a leime tumata iwau asitele mane wau wau kata hati le yao le oleh karna amama meme si itei tane mesa pasti nouwa <hesitation> to? Mo kalu itanai sala sala, tinouwa sakasi le, ai waris la'ahiyate, ahiyate apalagi na lota'anelo lewat, kasibi tandang dia seng utahane urane lahiya ma'e asasene, eruhu ahiyale'o, lau urane lae waele mane, waele ka malai lebe sai <hesitation> ruhaiya me le. Sebenarnya uwaele yo'one, ye palaiya waele. <hesitation> na saka e, etunuto mone, etunoto mone ta'e emamala, emamala moe mamala sae iyom isahe ruhu pason. mokalu hosu elae yo? Ehosu elae tiyanase saka totoru, <hesitation> pulawani mane totoe, totoe oleh karna epetala'eyo, to? Jang hase waele lebe lai Mo kalu urane pala'e sa tam, to? Tuaruru eu mansa'o he se me mo kalu nayanase itanehanu amamawama maneo lalu i mola, i parcaya ama memenasi mananaulata mo, ae yalem pemesa masike otenilau tuniyairi ahuwele he, besanao anase oulesi sa tam mo, olesini, sedankan manaule le maneo, tam lo'o oseire tamni yo ehelau lau sana olesi olesi tumaata <hesitation> jadi mananule sa warana ehu ei to? I marai me ana se, iyakin iyai iparcaya oleh karna amameme si souwa sa, si ana hatu isa, isa, rua, rua, makanya adati risa an hati isa, isa, rua, rua, nae an hatu nae, <hesitation> ruwora <laughs> helolou tam mo. <hesitation> Nai yanalo ehuwe kan itiwaru me ro, to? Mo kalu yalem pemene na osaere diri tam mo, yalem pemesa sakam barakati tam le eyam sahae le'e to? Kan se me. Jadi itetumata saharusi harusi anase opapa pepesi papasi anase harus osairam diri to? <hesitation> oakui yam parcaya diri <hesitation> sebab kalu iparcaya ma diri tam mo sasakae maraemana sakai <hesitation> na lama tam bo, na lama tam Mo kalu na oparcaya saja oroe, to? <hesitation> upuo lahatal elae, ili'e mane pasawari em. Kalu nai ieina mamana naula, sebab tinanele reiisa warana huwei itiwa bahwa atina nelerisa ite, rekuwati yare se serene re resainsa ite, lalu anene anamme ro, asona reisa kalu nai ini ae yuete mali pi aita sa tam sa sakai bisa yestani tam, lo sebab tinanele re isae, reta'nela risa oleh karna re anema <hesitation> apalagi kalu na oan huhuin teriye, ae oware huhuin teri sosilan mahene aru- aru omane mo eu tam lo, oeu ahuwa re wera werae mansa kan se me? Ewera mansa tam berarti ite bisa ilie, saere tam ne'e, tam seme riyo, warana huwei. Lo jadi, ehuwei harus si i einama mananaula, to? Mananaule reisa inati lo papa seanase yale seina nau ei ne mananaule berarti yalem pemesa aenau tabea salam, to?. Kalu yalem pemena eine tam sa yala ana'u mesa ana'u barakati tam yala ana'u tabea salam tam. Na yanase nai imatau penane tutuhuma mamata mena si misi matae nata tanahane, imesei puawalo, ipuawalo oleh karna pe me, to? I eina matumata la tam Lamo nana muwaran barang hoe te'e tam, to? Padahal remesa lom hidup leniyo padahal ohete tam, <hesitation> jadi itetumata saharusi onana muarane kasibi sinsa sen ni utane hilin sa se, arao, ohinteka lou ite ilawa hinati lone ailawaa mesa rau uwa'uwo, mo yam mo hara hara ene muwanaru me matanara nae yam paasala, ma nanahutane hilo limahu paasalao, iyo. Umheka lawa mai yehuei naloiyam mo, <hesitation> jadi papase anase onana moarani ni utane hilinsase, ni kasibi isin sa se, ni kasibi lisa se, osuwosa harus ohete em. Ohete em berarti hala'ume, mo kalu ohete'e tam sakae sakasulo oamana'a meri yo, <laughs> jadi mananau lau